Yaabi taroo daardo su mišenirĩ to zaga-ã mbatiri: Yaabi kôi anna môše gala du njîde, kôi korro yugonnó di njîde, kôi tiri <hesitation> tiri a bui-ĩ yê ni kal, de kôi gudie ni kal, yaabi-ĩ muro <noise> ndûrtu hunã, yaabi sara bui yidado, yoo ôwonni yaabi kiša hunã mundu, lau ômuree-ã yê adibaa-ã yê nedida, hooda gunú, yaabi-ĩ kôi du ndûusã muro ko bui-ĩ du ndûusoo muro, ômure-ã kôi dôŋgu hundu bui bosîe čî, kaa hamam hundu čî, ai dôŋgu du mosu tia yûtie. Yoo yaabi kiši wunišii čî, kiši gudi yaabi ôsurdaa čî, yoo ôsurdaa-ã du muro ôwonni kiši gudi ôsurda anna kunu. Aŋgalda kaã, kôi hundu hu yûdiĩ, anna kuna-ã yê hoŋuú. Hamama mannu čûu <hesitation> <hesitation> a lau yiga ômuree-ã lau. Yoo adibaa-ã mannu kôi adibaa-ã ôsurdaa-ã yaabi hundu du yîsie yê ko-ĩ dôŋgu hundu yidao. Yoo hamam hundu taa nerkaa yidao. Yaabi kiši gudi du anna ôsurda yîsie to de bu čirri hi čî. Odu gudi hunã yaabi-ĩ tûkuli-ĩ kiši-ĩ du yaabi kiša čûu ada hôsči ada tawo, ada dobia nuã kiša hunda čû. Čênie-ã mannu kiši hundu bui turo to koo, dobiaa-ã ni hamam hundu du čî, čênie-ã ni hamam hundu du čî. Yoo ôsurda-ã mannu yaabi hundu du maša budiĩ bu čirri hi čî, yaabi du mosu tia yûtiĩ ni čirri hunu hu čî. Aya yaabi turo-ã de yaabi du mosu maša budîe bes, <hesitation> yiga yaabi-ĩ ko-ĩ ôwonni yida orko yidada a di yê to di yê yida čû buya tîrgide mûĩ. Lôko ha tohoo, yiga orki-ĩ du anna-ã bosu ni tia čûduti. Yaabi tani daarã, yaaabi sara du čuro ni kiša du ni kiša mundu yidado, du ni yida tooni yidado tooni yida guda buya čû walla ôguzuu du čûo, yoo kôi turo de susa du susa mûĩ, susa mûu ni yî yeĩ, kôi to lôko borru na tohoo kôi to hi mosu ni tia ndua ni yûtiĩ, yoo ada taduwo ni ada nduã kôi to zidu-ã ho su abi yodurki. Lau ômuree-ã de yê adibaa-ã de šiša. Ômuree-ã ni dogu du čî, du ndûusoo muro adibaa-ã ni to di ma du čî, adibaa-ã mannu kôi ôsurda nuã čûkã sara hundu ni yidao. Yoo kômiĩ tûkuli kînniĩ bu gunno susu zidu dunuũ ni bî wûnigi tohoo, susu zidu to hi bosu ni tia hunda ni čûduti, yaabi to koo. Yoo ada tawo, ada nuã de dobia yê čênie yê ni kiša hundɑ͂ šiša ni anna ôsurda du mannu četu hooda gunú, bu dogu du ̧kiša hundɑ͂ yaabi unda du nîšĩ du čûo. Ada ôsurda-ã niĩ gunna kiša hundɑ͂ yiga čûo, mbo hadirĩ ŋadu kôi yaabi numa čîĩ kôi anna môše nuã ni gala, kûdi kudi ni yugó, korro ni yugó, kôi to koo, su yaabi tawo gali. Yaabi čuro ni sara čuro ni, ko hunã čuro ni gubugi-ĩ šiyira yida šiyiraa čûkudo ni, yaabi to koo barayini.